hagfræðingur a s í segir að tekjulægstu hóparnir í þjóðfélaginu hafi ekki tíma til að bíða eftir skattalækkunum ríkisstjórnarinnar stærstur hluti boðaðra tekjuskattsbreytinga á að skila sér á þarnæsta ári

og hefja áætlunarflug í næsta mánuði þúsunda er saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn en fjörutíu dauðsföll hafa verið staðfest nánast allir íbúar tveggja eyja þurfa á aðstoð að halda eftir

nýtt forrit þar sem andliti einnar manneskju er skeytt á hreyfimynd af annarri gerir það mun auðveldara að falsa myndskeið sérfræðingur óttast að tæknin verði notuð til að hagræða sannleikanum í pólitískum tilgangi haustslátrun er víðast hvar hafin og hjá Norðlenska á Húsavík er búið að ráða

hundrað og tíu starfsmenn frá sextán löndum til verksins frá því kjarasamningar voru undirritaðir í apríl eftir útfærslu á skattalækkunum ríkisstjórnarinnar segir hagfræðingur sambandsins nú sé tími til kominn að þær skili sér í vasa launafólks svokallaðir

voru undirritaðir í vor og aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir gerð þeirra voru umfangsmiklar og munaði mestu um upptöku þriggja þrepa tekjuskattskerfis útfærsluna kynnti svo fjármálaráðherra í gær þegar

var birt það er verið að leggja þar til lækkun á tekjuskatti einstaklinga um tuttugu og einn milljarð þannig að heimilin munu auðvitað finna fyrir því næstu daga ætlar a s í að leggja sjálfstætt mat á bein áhrif

á mismunandi tekjuhópa a s í leggur áherslu á að breytingarnar skili

sér til lág og millitekjufólks þessir hópar

skattbyrði þeirra hefur aukist mikið á síðustu árum og nú er að okkar mati kominn tími til þess þessir hópar njóti njóti þessara breytinga breytingarnar eiga að auka ráðstöfunartekjur heimilanna um tuttugu og einn milljarð króna þar er átt við samtals á næsta og þarnæsta ári þeir sem eru með þrjú hundruð tuttugu og fimm til sex hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun fá sjötíu til hundrað og tuttugu þúsund

ráðstöfunartekjur á ári það er gert ráð fyrir að einn þriðji af breytingunni skili sér á árinu tvö þúsund og tuttugu en stærsti hlutinn sem sagt tveimur þriðja komi komi til framkvæmda á árinu tvö þúsund tuttugu og eitt og við höfum lagt á það áherslu að okkur þyki þetta verið að horfa til skattalækkana á tekjulægstu hópana í samfélaginu og þeir hafa einfaldlega ekki tíma til þess að bíða lengur eftir þessari breytingu við höfum nú þegar beðið frá því kjarasamningar voru undirritaðir í apríl á þessu ári með að sjá útfærsluna á þessu og teljum að nú sé kominn tími til að þetta skili sér í vasann hjá launafólki samgönguráðherra segir að fyrirhuguð endurreisn flugfélagsins WOW

hafi ekki verið kynnt stjórnvöldum greindi frá því í gær að félagið hefði keypt þrotabú WOW

og hygðist hefja flug milli Bandaríkjanna og Íslands í næsta mánuði ég er fyrst og fremst svo sem glaður yfir því að það er áhugi hjá flugfélögum heims hvort sem þau eru ný eða eða í rekstri að sýna því áhuga að fljúga til og frá Íslandi nú er þetta kannski meira í

í í pípunum

sjálfur eða við í ráðuneytinu höfum ekki haft neinar fregnir af þessu annað en við lesum í fjölmiðlum þannig að ég tel nú kannski skynsamlegast að bíða með miklar yfirlýsingar sagði í gær að til að byrja með yrði notast við tvær flugvélar en þeim yrði smám saman fjölgað upp í allt að tólf hún sagði einnig að í undirbúningi væri að sækja um flugrekstrarleyfi hér á landi verið væri að stofna félag sem yrði að meirihluta í

til stæði að ráða íslenska starfsmenn meðal annars fyrrverandi starfsfólk WOW Páll Ágúst Ólafsson lögmaður

sagði við fréttastofu í dag að það yrði upplýst síðar hvort íslenskir starfsmenn yrðu ráðnir á íslenskum kjarasamningum samgönguráðherra segir ekkert annað en íslenska kjarasamninga koma til greina að mínu mati er svo ekki ef um verður að ræða íslenskt félag þá held ég að það sé nú mjög mikilvægt að þar gildi íslenskir kjarasamningar þúsunda manna er saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn

nánast allir íbúar þeirra tveggja eyja sem urðu verst úti þurfa á aðstoð að halda eyðileggingin á Bahamaeyjum eftir fellibylinn Dorian er sífellt að koma betur í ljós eyjan Abaco hefur orðið verst úti og virðist fáu hafa eirt þar hús hafa brotnað eins og eldspýtur og innviðir eins og vegir og rafmagnslínur eru víða í rúst ljóst er að margir hafa misst mikið til að bæta gráu ofan á svart er nályktin líka að aukast eins og gefur að skilja er erfitt fyrir fólk þeir sem komust burt voru greinilega fegnir en áfallið yfir er enn mikið hjálparstarf stendur einnig yfir á eyjunum sjálfum fyrir þá sem vilja vera

áfram þar yfir sjötíu þúsund manns búa á Abaco og grand

yfirvöld hafa staðfest fjörutíu og þrjú dauðsföll vegna fellibylsins heilbrigðisráðherra Bahamaeyja sagði í samtali við c n n að þúsunda væri saknað og talan því í raun mun hærri enn á sveimi og skemmdi nokkur hús í Norður Karólínu í Bandaríkjunum í gærkvöld og nótt þar urðu hins vegar engin slys á fólki búist er við að fari yfir Nova Scotia í Kanada í kvöld tæplega hundrað manns mótmæltu í Reykjavík norrænum og kynnt skoðanir sínar á útlendingamálum lögregla hefur nokkrum sinnum þurft að hafa afskipti af hópnum sem kallar

sem vill koma í veg fyrir að fólk af erlendum uppruna fái að búa hér á landi mótmælendur á Lækjartorgi létu rigninguna ekki stoppa sig og hlýddu á ræður undir yfirskriftinni niður með nasisma og nasista við ákváðum

á meðan hópurinn væri svona lítill

velkomið hérna á Íslandi mér finnst sjást vel

hópur fólks

að þetta er alls ekki velkomið það er gott að hafa rigningu til að hreinsa staðinn af hér ég er frá Þýskalandi mér finnst mjög mikilvægt að koma viljum sýna fram á það að við hin sem að þolum ekki þetta séum miklu fleiri óþekkt pest hefur dregið yfir tuttugu hunda til dauða í Noregi hundaeigendum er ráðlagt að takmarka samgang hunda sem eigendur telja að geti reynst erfitt veiktist fyrir rúmri viku eftir göngu í garðinum hún kastaði upp og fékk niðurgang sem var blóðugur eigendurnir fóru með hana til

er ein af yfir tuttugu hundum sem hafa drepist undanfarna viku í Noregi af veikindum sem engar

skýringar finnast á og nokkrir fleiri hafa veikst vægar yfirvöld hafa fyrirskipað hundaeigendum að hafa varann á þangað til orsökin kemur í ljós en það gæti gerst í lok næstu viku

innflutning á hundum frá Noregi þangað til orsök veikindanna liggur fyrir kindur hafa í sumar skemmt skógarplöntur í Stöðvarfirði og landeigandi vill láta á það reyna hvort lausaganga sauðfjár standist lög skógræktarstjóri telur að breyttir tímar kalli á að bændur girði utan um fé í beitarhólfum frekar en allir aðrir þurfi að verja sig fyrir ágangi á í Stöðvarfirði hafa landeigendur ræktað skóg í meira en áratug og gróðursett um hálfa miljón plantna sveitarfélagið friðaði fjörðinn fyrir beit í skipulagi og út á það fékkst undanþága frá kröfu um girðingar til að verja ríkisstyrkta skógræktina fé hefur þó leitað á svæðið um fjallaskörð og í sumar keyrði um þverbak eftir að bændur óku með fé í fjörðinn í sumar höfum við verið að stugga við fé faðir minn er búsettur

niðri frá og hann hefur verið að fara á hverjum einasta degi að reka fé úr landinu hjá okkur daginn eftir er það bara komið inn í skógræktina aftur lausaganga búfjár er heimil víðast hvar og hefur ekki verið bönnuð í Stöðvarfirði eftir að málið komst í hámæli sóttu bændur féð og nú er engin kind sjáanleg ekki vantar þó ummerkin en féð var sólgið í lauftré bæði

og ösp það myndi kosta um tíu milljónir að girða bara í kringum formlega skógrækt á jörðinni ríkið myndi greiða nær allan kostnað en Ívar þarf sjálfur að halda girðingum við og borga girðingar utan um annað sem hann vill verja fyrir ágangi við eigum hérna land

ekki hafa sauðfé á því ég tel landið sem slíkt ekki hæft til beitar ef maður fer og skoðar rofabörðin í því og og annað slíkt þá bara vil ég ekkert sjá fé á þessu ég vil græða það upp sennilega er bara kominn tími til að láta reyna á þessi lög sauðfé gerir ekki mikinn skaða í vel vöxnum skógi en veldur tjóni í

og getur jafnvel nagað börk sumra tegunda skógræktarstjóri segir að kostnaður skógræktar og landgræðslu við girðingar sé blóðugur en kostnaður Vegagerðarinnar sé mun meiri núverandi lausn að girða allt annað af heldur en kindurnar finnst mönnum óréttlát það er sú lausn sem verður að koma er að í stað þess að girða allt annað af að þá verði sauðféð girt af á einhvern hátt breskur Evrópuþingmaður telur að Evrópusambandið geri nýjan útgöngusamning við Breta fyrr en síðar hann býst við kosningum fljótlega og að

forsætisráðherraembættinu að þeim loknum vikan hefur verið stormasöm fyrir Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands ríkisstjórn hans missti meirihlutann á breska þinginu og hann laut í lægra haldi í atkvæðagreiðslu um frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hann er jafnvel farinn að fá gagnrýni beint frá almenningi

þingmaður Evrópuþingsins sem staddur er hér á landi á vegum samtakanna students for

gagnrýnir stjórnarandstöðuna fyrir að sætta sig ekki við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem Bretar kusu að yfirgefa sambandið

sem sjálfur vill að Bretar gangi úr Evrópusambandinu býst við kosningum fljótt í október eða nóvember þar muni Boris Johnson hafa betur meðal annars vegna

er viss um að Bretland fari úr Evrópusambandinu í lok næsta mánaðar þótt sambandið reyni að halda landinu inni með slæmu

erfiðara verður að sjá muninn á fölsuðu myndskeiði og ekta eftir því sem tækninni fleygir fram á sama tíma verður æ einfaldara og fljótlegra

að falsa myndskeið svokölluð á ensku

þar sem andliti einnar manneskju er skeytt á hreyfimynd af annarri er nú orðin möguleg fyrir almenna

en í síðustu viku kom þar út

appið

og nokkrum sekúndum síðar er hann til dæmis orðinn persóna í

Game of

þú gerðir þetta fyrst þá þurftirðu mörg þúsund myndir af einstaklingnum til þess að gera almennilega

en núna eins og með þessu appi þá er nóg að bara einni mynd hérna erum við

meiri tíma í vinnslu í rauninni var þessi tækni þróuð á sínum tíma af einhverjum einstaklingi í Ameríku að setja

andlit af frægum leikkonum á konur í klámmyndum Þór segir að eins og tæknin er í dag sé þó hægt að sjá muninn á fölsuðu myndskeiði og ekta

ekta en þetta er alltaf að verða betra og betra og það er bara tímaspursmál hvenær þetta verður það gott að við getum í rauninni ekki séð hvað er fake og hvað ekki ég er ekkert voðalega bjartsýnn um að

eitthvað sem við getum

spornað við þannig að í rauninni þarf bara rökhugsun að vera númer eitt tvö og þrjú myndi ég segja en en þá aftur gæti þetta orðið til þess að maður efast um allt sem maður sér þetta gæti þá haft þau áhrif að það sem er satt og rétt að því sé ekki heldur trúað já nákvæmlega þó að djúpfölsun eigi sér vissulega sínar skuggahliðar eru einnig ákveðin tækifæri fólgin í þessari tækni núna erum við að sjá þetta notað eins og eins og kannski star Wars hafa verið að nota og fleiri og svo kannski eru aðrir möguleikar þar sem er verið að endurbæta framkomu einhvers leikara eða einhvers stjórnmálamanns eða yfirlýsingu þar sem blikka augum eða

auka bros eða eða breyta í rauninni framkomu einhvers með þessari sömu tækni þá gætu áhorfendur mögulega orðið þátttakendur í gagnvirku sjónvarpsefni og tekið sjálfir þátt í baráttunni um krúnuna ég held að það sé bara öruggt að það gerist fyrr eða síðar haustslátrun er víðast hvar hafin en

hátt í fimm hundruð og áttatíu þúsundum fjár verður slátrað á landinu í haust hjá Norðlenska á Húsavík er slátrun komin á fulla ferð og búið að ráða hundrað og tíu starfsmenn frá sextán löndum hjá Norðlenska á Húsavík hófst slátrun í lok síðustu viku og þar er stefnt að því að slátra um hundrað þúsundum fjár við byrjuðum nú bara svona rólega til að kenna fólkinu og annað en þetta er svona að komast á fullt skrið búið er að ráða rúmlega hundrað og tíu starfsmenn af sextán þjóðernum til viðbótar við það starfsfólk sem fyrir er og til að bregðast við húsnæðisskorti hefur fyrirtækið sett upp íbúðir fyrir sextíu manns á

eru ánægð með að vera þetta nálægt starfsstöðinni og þurfa ekki að berjast á móti

rigningunni hérna á morgnana eru að labba til okkar slátrað er á sjö stöðum á landinu stærstu sláturhúsin eru á Húsavík Sauðárkróki Blönduósi Hvammstanga og Selfossi þá er einnig slátrað á Vopnafirði og Kópaskeri

aðeins aukning

á Húsavík og ástæðan fyrir því er að við lokuðum sláturhúsi á Höfn í Hornafirði bára segir ástandið á fénu svipað og undanfarin ár það er nú bara óvenju gott

nú svona aðeins kannski með það í huga að þetta yrði ekki sami sami fallþungi og í fyrra þar sem sumarið hérna fyrir norðan hefur nú ekki verið neitt sérstakt en þá virðumst við svona hanga í í fallþunganum í fyrra menn og hundar gengu fylktu liði niður Laugaveginn í miðborg Reykjavíkur í dag til að halda upp á fimmtíu ára afmæli hundaræktarfélags Íslands

gengið var frá Hlemmi niður í Hljómskálagarð og þrátt fyrir leiðindaveður var ekki annað að sjá en að allir væru í

var upphaflega stofnað til að vernda íslenska fjárhundinn en í dag eru rúmlega hundrað og fjörutíu tegundir skráðar hjá félaginu óperan brúðkaup er frumsýnd í Þjóðleikhúsinu í kvöld þetta er í fyrsta skipti frá aldamótum sem Íslenska óperan setur upp

sýningu í Þjóðleikhúsinu þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður Hólmfríður er allt til reiðu fyrir brúðkaupið já hér er sko heldur betur allt til reiðu

náttúrulega sungið leikhús hér höfum við allt til alls

hvað er sérstakt við þessa sýningu þessa sýningu ég vona að fólki líki hún vel

gaman ópera eða hvað

fólk á eftir að átta sig á því

ég hugsa að við þurfum að fara af sviðinu

þá að veðri á morgun er útlit fyrir

víða um land síst þó um landið austanvert hiti víða tíu til fimmtán stig yfir daginn

fer með veðurfregnir

að loknum íþróttum það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir í kvöld karlalandslið Íslands í fótbolta vann góðan þriggja til núll sigur á Moldóvu í undankeppni tvö þúsund og tuttugu Jón Daði Böðvarsson og Kolbeinn Sigþórsson skoruðu langþráð mörk kvennalið Vals í handbolta vann mikilvægan sigur á Svíþjóðar í fyrri leik liðanna í

fóru fram í dag og spennan magnast á h m karla í körfubolta þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir hagfræðingur a s í segir að tekjulægstu hóparnir í þjóðfélaginu hafi ekki tíma til að bíða eftir skattalækkunum ríkisstjórnarinnar stærstur hluti boðaðra tekjuskattsbreytinga á að skila sér á þarnæsta ári samgönguráðherra segir

og hefja áætlunarflug í næsta mánuði þúsunda er saknað á Bahamaeyjum eftir fellibylinn

nánast allir íbúar tveggja eyja þurfa á aðstoð að halda eftir

nýtt forrit þar sem andliti einnar manneskju er skeytt á hreyfimynd af annarri gerir það mun auðveldara að falsa

myndskeið sérfræðingur óttast að tæknin verði notuð til að hagræða sannleikanum í pólitískum tilgangi haustslátrun er víðast hvar hafin og hjá Norðlenska á Húsavík er búið að ráða hundrað og tíu starfsmenn frá sextán löndum til verksins